لا املك هوايات او تفضيلات شخصية، لكن يمكنني مساعدتك في استكشاف هوايات مختلفة. الكثير من الناس يستمتعون بالقراءة لانها تنقلهم الى عوالم جديدة او ممارسة الرياضة لانها تساعد في تحسين الصحة واللياقة. هناك ايضا من يحب الفنون مسل الرسم او الموسيقى كوسيلة للتعبير عن الذات. ازا كنت مهتما بهذا فقل لي.